ནག་དིན་ཐ་ཕྱིག་ན་ག་ཡིན་རྗེས་ལོ། ཐེན་ནེ་ཆུག་ཆུ་ལུག་ཏོ་ཨིན། ཁ་མི་སུ་ཝ་ཚལ་ན་དེ། ནག་ཅ་གི་རྗེས་ལོ་ཆུ་ནམ་ཆ་མི། ཨཱ་ཏང་ར་ལུག་ན་རྗེས་ལོ་དེ་རྭ་གི་གོ་ཆུག་ཐལ་ཡིན། དེ་ཨ་ཆུ་ནག་ཅ་གི་མ་ལུག་ན་ཡབ། ཨོ་དེ་རྗེས་ལོ་ཁོམ་དེ་གི་སྲིད་བཞིན་ཨིན། ཨོ་དེ་མི་རྗེས་ལོ་ན་ཅ་གི་ཆུ་ཆུ་མ་ལུག་ཐལ། ཕ་ཕ་རི་ནག་ཅ་གི་ཨོ་དེ་མི་རྗེས་ལོ། པང་གར་ཨ་མི་ལོ་ཡབ་ཐྟེན་དེའི་གཟུག་ཨིན། ཁ་མི་སུ་ཝ་ཚལ་ན་དེ་རྗེས་ལོ་རླུ་ཐུང་ཆུ། ཡི་ཕྱོགས་གོ་ཏོ་བ་ཡ།